Pues sa ni la bël ni nic sol rulloba porque cheeba manga te par vay hui rau llashi beñ o shi lo nushi nac venen nushi sa maiñ ni rni beñ la bsion venen shi rni beñ pe hui ruñ dios di cashi guñ ni sa te beñ cai gau llashi por que ni rni beñ nac shi sigac bal hui la loshi aveces mal nac hui la loshi cashi ba fuia loshi te ah <hesitation> te lliú ni la beñ rni beñ lliú yats re hua daiñ pues ni sa a lashi nga hui chic ru na par guitkia shi par kila te cos rnik lo maiñga te ru beñ rui loshi bra bdilia shi roc que cuantis len llish quisheta os condaru llish roc huila chic disli hui rnik lo manga mas por mas quila rnik lo manga huila sic nac shi chic huili lsoa pues sic nac shi lla chic schenesi com nu ah <hesitation> chic bain sic guc te- te sman fuia lo shi roc china bguit ra beñ ra beñ rec hui ra fuan tiop beñ guitk chic lla roc ti pues rili lsoa que rni ra beñ-beñ maiñ ah <hesitation> maiñ shaab shi maiñ-maiñ mal shi vay por nic Lla chic nic rulloba manga chic no que no shet sa ru lluba manga rcheeba manga abeces nubuelt rni beñ rau llashi pues venen shi lla par seiñla lo doctor o shilo pues nashi godid nac manga nu ste maiñ ni la na cascabel cashi roo sheta numbe beñ nic lla na nic si gac bai nic com sepa dish narshi venen nic vay pe na re ba nushi len daiñ re stal beñ bal ca guitk shi len daiñ rguitk ra beñ shi lat rhui pu cashi roo ru ta ra manga tal ves reshi pe hui ti beñ gunbeshi vay re desde cashi fuia got shua lad re sigac chic roc com ti gana shilo la manga chic roc fuia lo te- te manga hui- huia se que chic rube bsioneshi nui li ru be pe na nisa gana chu manga ne vay chic sheta re sheta numbe beñ bël ni la cascabel lla na ne ni ni brine bione ste caro chic rni beñ cascabel hui chic li fuia lo manga chic- chic na pues huili lsoa ca bsione shanshi nuili rsube shine bal huishi lo beñ lla chic tisa gualashi siet shi hui desde chic guc schine osh fuia loshi lad re ga sigac roc li fuia loshi per chic ti gumbeashi sic lashi ti beñ gumbe ra bël chic lla nic nac ra bël- bël shuuch sa na nia rche beñ pues ruñ dios shetaca rui beñ loshi diari. Lla bal beuk bal gual beuk shi pues cashi biu te beuk hui ra gots sic guitk shi beuk huila deb shi beuk lla ni nac dueñ steiñ beuk tasa ron nic riashi speuk shi bcaa shi manga chic con tod beuk guitk shi fuia lla que godid ah <hesitation> ndeeb shi beuk lla diru beuk hui ba guitk shi beuk bcaa shi bëlga chic con tod beuk rop rashi guitk chic llashi speuk shi hui sic nac ra maiñ ni nac bal chigual te maiñ shi maiñ ñilas ra maiñ shuuch ga nic te bël ni la nace sigac vay nic sheta ñilas nic llal maru tont nic nga nic guelt igual rashi con tla llaäc shet shi ruñ dishi mau roobsi shi rche beñ shi sigac cashi re cashi roo re ro llu re sob te doob ro llu re lo lë ro lisne re rsil chi na huesa te bël ndeeb slan doob lasa llish blajne chine fui sa ca te bël nace huila ndeeb doob chic uresha yeuk ni nu rega lasa nic guitk shi na re ni par guitk a sa shi ra lla llal cua yeuc pal ble shi manga diqui shi manga lo nisiu roc chic hui dishi guitk manga vay per na ndo manga ruia. Lla ste biapne te a <hesitation> te lleque rni ne cos ni ru ra mañe lene sigac chi na rsil chi na huesa te mañe nu ne te bël nu ro lleca rol llic shi nu len llec lla daushi a <hesitation> te mañe ni nu lenga te coltie lla par drishi hui guc buil lenshi roc huigas shi digal drishi lla roc pues guit- guitkia shi chic pues huila shi lenga ti galdi ndri shi sic nac ra bël chic por- por nic cheeb beñ ra bël lla nic nac ra maiñ shuuch ni nu ra vaya.